It is possible to live without regret especially ley way you live your life when you live your life ley good way you will you e- you play good role in people life and you see that ley role you play in their life will come up positively you become satisfy yourself so like that is because here when somebody die or pass off we will say la man really live his life ley good way. so is possible for somebody to live their live their life ley good way.